Jiyi wudimaɗa air dirk dumarchi a shiya namur, namurs yu dimmy rmul asamai namur margi di chijir kur mura hyacchihi tutku mur udiga chizibu yere nu nusha din mushek clumura yaba k namura thnzubu a numda mai yaren ji ai yarenur mai aiyukuda kika letudumurliya dumurs zuwa u dinda chi heusanumur mai aky latuk dindi chi hausa knumuk na ɗema oisini aburya tsu ase feru dumurmai tur ashineme tsuku mule kirk wudamadeyar me akut asinmargi magina tsika zir my imanun neja tsin sin way mai. Migana naya tha slitubu anunush rmurmar manamusika elluzubu a umusharmu tsik anabanmai amma shinafa maga chizubu anu zir naguma kuw tsinchiyeyu gachi ɗi ɗhuwa ma ɗunga’i negubasika ina aga zirgiyi kiya cliyeba wudu aku wydu chuwa chuwa kirya kuna chirna ba mutshufi ifuns yuu wudu mama mazirgi kiratsin shalbanfa abari negai guziganma yaya ammmage mega tsmfa mazirna tsinfa miyi ina sirya di duwa dinashilima kumi diya chi baneja harri jara ins tsiana aku ɗuwa akumayi tsiyi akunutum ci aku ha ɗesir maburyanaga ɗhuuzubusa anuzir mega hausak wuɗamaɗa ar mazira maigrade ba ziraba ɗhuzubu aba’a amamaja bur nega llu amuzir margikk zir hermai kwa mayi dags sagiyi atsuku maziruzumna.

Amma maga clluzubu tsikuni zirgi mahaga hu ma ijuga xhwanai kona ja hur makaranta cla tsikumi zirgi ja huu makaranta cla tsikarburya ko wani zir kiga i churdiyereginds ɗutsaiy fai ɗa eaw kirafi yarekwa emai amma mega ina yarek kuda faya duu gains bur yad ai tsiri ar wulfu margi ɗa isu wulfu kolatur nagulur zirgina batsika mila ena amilegn tsiku aiy amileyn nagli batsike mure aiy dizirinatsikari yuu majanata batsi mule tsinana mazirgi tsiya wuds mad a a waga riba a inafunyarib a makra ɗhuuda inantarbiyaki ta tsuzubu kumafa aiy zamutsu yi agazirna wuɗufu a sann ammah ma zirgi a mule naguma yau godiya anu iju gafungiryi barka jenu uluɗa madla nura ɗhuzubu yer amuzir tsikamurama burya us ɗumurahar fichi talkurki aimmur amfanimai mermurk kodumirinda nuriɗa nuridaga inu nuuratsi kardir mura wamardirin must armu mada hari kudutsika kor zir atse ba cluguzirgi wary alala yikam zing maja tsi wallashi wisira musna. Mayaci tsunami mimushaggiya bam ɗija tsika amm yagar tsin diga chiba wanja mayanu kuwns maikeciɓenda aikijisabaku zirguwar afar, aikiji sabaku zirguwar afar aiymargi mai kecha tsikagu ara kechanu mu shegiya nadullir hari tsinuma na dashaba da chiri nitsik kakanda jirighaciri maye tsikar agezirgi chi margak murginimai anamai <noise> ye zuma nikira hiɗa ci anumu shagi amardizina grii harkijace aiy kiyisinda cirda ciny ya hark ainajatsini sunyibuchinu mushagi yerri alera karaja naja hiri kuna kira udi amma nube amfani amm a manikurs haɗacenu mushegi yefa ainaja ghermai jahyacw kunaya hightyi konaja tsuku jasti nun shegiya hidam kuya ina alwels kuya in a eallah yeu ɗimaushea medahy ɗu huyi memsa abarfin ɗa lefe ɗditsiri cum ɗa aberhds ann aɗarɗa tsiliri yakikya atimduga bukur majida ath makulla aysiu. Sagusikana burya nagirda ga har kirigu aburwa tsan birnasara diya ci ko kuwa mar hausa cligie mai muni cimairmu am mucha ar mushaa mamula cimal rurk wudamada or nanulauriall henginda agatsu munagu gumds smmd nsnurs eimsi murs guri man gik kindscibamai muma meda bu layi kindahar hausands kinds ciba aburwa negifhiw cidirdi memagigi ni zigicing kwanajan bik najashy gari amma kubiko naga cimai anuzirmaik aisunuwa gumai muriga idigus zaman a changi arkiramur malidimargi murahu diga chikaramur chumura diga ɗan na aiy ben ɗamum mai kijinamur tsuki lakals num waurk yu rufar asirimai kusn dhhumi naguba tsika shins dira nizirgi kija hari maja hardima naja he laugu kiya wunakir diri amms maja heing ghadirgimai yarermurknai anamai. Dimura idirikmai tsaidu zir aghayare nur maja gheyeremurk ja fubarka anu iju nanurma abudi umur mushama anbudurds amin managinu zirgiya yachimai yeremimai yecremimai yecimargimimai.